jar hariyya tokkit <hesitation> bare akan wollin deka. Dub bare ishin det tan nam kant gafette issenin laman kun kila siku gar yateni wol pangetenii, dub <hesitation> namanyaa garam yaateni, yaani isen kar kam dettenii. Annen kar isen dekati feten sun fan isen ijema feda ralle fudeda gargar ant himaa, kar kam dekati feteni anen faan isen ijemaa kar isen dekati feten sun annen faan isen kaati fedaa garam yaateni.